Eghon ghon gharo igho na robor odiawel enomhan khuomhin igho narobor odiawel eno- mhan emhe iyobor nor ye igho na robor odia we enor mhan e <hesitation> igho emia mhen because igbo na ro bor ole-khor se- emiamhen enighoni nagha robor omhan gha khuonmhin enigho ni wiya du- kumu <hesitation> wel gha du khu wel na le nukhuluni egbe ghi ran wel but igho na robor omhan na gha khuo-mhin enomhan, oyan sabor wu- so igho nu gha robor-wel na sabor gha mi gho ya-ghaluebe duwel bho rion wil gha digai wor yan migho ya de <hesitation> won yan di suya woyan migho yar de wor yan demhin neyor wel wor yan mi gho-ya de oni eghon-ghon nor ri ene mhen-gho ni because igho na robor emhirokpa ro nuwel yan sa lu agha muo mhan sowi shimhie gbe nia igho wel yan ya iue igho na ro agha ghu wel bhi nia aghe wu wel righo re-righo nor diania yo-tor eno-mhan na-mhen gho okhi omhan nor ghi ria-ria okhion mhan nor mhan ye-lebor iu-okhio mhan namie wenia wel ebe rolokhor omhan yemi-gho ya lue Igho-tale owe egua nimina rowa e eni gho na amuakpen na enighona agbihia ko gualor omhan ro agiri sugar yoi unu otue fua igo oleli-sugur igho enighon-ghoni oye-eluebo igho no oye edo igho no orie-esan igho no egioriri akhi igono eni ghoni bha robor uwe yan soboyo agbonhia ho no gha mhen enigho na enuwa-kokhan na gha mhon uwi mhon ogha khia-uwe-bhe gbe enuwa kohia dogor kpakpa odogiava ewo osalobua.

Widogha-yoboghobor wido gha ria-eria ebho-mhan suppose uwi dogha riale omhan emhen igho emhen iyobor no ye ok omhan omodion bhi family ni iye we-me gualigho nor yanya-leba owe ohebhi mhon edeghabhe gbe owe ohe bhi mhon eyi we eru-we okho nuwe yahue nigho na robor <hesitation> omhan gha mhen igho oyan riyobor ni family or ebhoni yankhi korowa uwe gha rugbo igho uwe khuan uwe gha reki igho uwe khuan uwe ghan riwina igho we khuan ighiari-riha igho no egiana migho na obhe he mhen no lekhe uwena sobo wina uwe nakere osalobua guayuwe uvien uwosalobua obhiu umama kpenmhen osalobua, igho ni ma gualor osalobua ole-rienomhan eyahu-ayamigho. Aiyhahu-migho osalobua ole-rie rie ni ghoni giomhan owe mien ebi men daghe bho-nia mewinania awe obha-selenbolu buti oghe se ghe nosolubua yahwe okpia okpihe nuwe keloya mudia-yemhana eniwinana eyakhie fobhuwe store wogha wina nuweya <hesitation> ebhonowekiokhun edogha-muekiogho boh weyakpi-hunmu emhanle-okpihe nimeke zozo nimeke hoya osalobua gha doheromhoni men awe ogho bor uwe ghagi store nogho omhen-giori emhen yi bhi store azen nor uwe-mhanohen oriemhin yistore irio-okadia omhan-namhonta bhegbe eka-khion osuppose naya gha mhon-ta-bhe gbe atotakhoho-oh atagood oh cos omhan na mhon-ta-bhe gbe uwi-mhen buwe yezere. Wadokere ogiana teta eteta enomha gha gbera ewel wel mhan dagho na wegha si store nor ghor hmm estore giobho na mie ni wina eni wina ni me wina eloebha winna <hesitation> ebho dogha talota eyeluo ooo eghe nuwe ya gha leloyani amha tuwota eghe nuwel ya lue ni sufani amhan tenoloni khian egheni oleshie wel na kare wia wel agha buomon nor mhera bhi ye ude enemhera bhiye aghi damheha ene mherabhi yeni ole succeedi sel because ude na bul nor just yehor hon ona riebhor ona yalu ona doderena ebhosa ronia egha dayan wal wilan enoyona nuwel dana ehumu wel bhe gbe Oha nerian lar egbo nerian la emhi kike neria egha doke nigho nire eni omo nor fuokhun egha dor kenighoni re edogha rough ele edogha usele <hesitation> bhenor mhan kheke ne ya use bi mel yor natal <hesitation> so bime yor nata mheni mel bhe ni mediana mel hustlenia mi mhon mha nor ijan rie gimenia mel tobi mel hustle mel ghi wel me ghi ya <hesitation> rie nigho any how no <hesitation> <hesitation> miya yeni gho luebime mhan kheke nime yadele mel musi usele bheno selobua yato memusti usele bheno selobua yata memusi use bhe na na mie wel enoya nime leni emhi bhor onamie wel ghenia wel emlen na ghona omhen bor ya day hel mirania mel mhale baya rahe nia mel mhale baya lughe hel nia imhan lebaya luemhien behel nia iyogho bo otue mel woyo enohie ni bo otue mel woyo enolue ni meyoninia kenayasakhue oselobua oyan herumu nor mel so irio gha nor enota nime tana wel gha bhe rie bhe nuwel yatota sikemena nia omana bhe deyor <hesitation> enetanimetananin omama de yo amion-mhan owe dho samen nimewon dho samen nime won rie-kpama kun nimen rieku yenime dho <hesitation> uwiyan sabowe nobhi-bowa rie-kuye nuwe uwe nata owe ghe yo-mhen ghie ogha-ghatononi we doghere enomhan bie ni ohy-ghi dho gha riehe oye uwamuekpen yeghe uwamukpen yegbe, bemama shie ikhuo ebie-bhie rio emhanlen inu nosalohua vie yuwe he osavie eba yuwe he enieha ni uwi ghi ria wa cos uwa mhan lenenu-omonuwemhon onavie eha yuwele uweria hua uwedogha gualemon uwe mhan mie uwi dogha mugba-aze-bhoso uwi-we-eru-we nokhua. Ohediniahu onad suwe-egbe oloh kpia lue elokhuo lue ebuwo ghabio ni nuwe naghoko ano khuani <hesitation> and tworoh nemhon mebhe ko amiyodo nehum amiye ne huma <hesitation> ebhonegirion hu aken we igho ore bha oghiun we na wemionmonbie <hesitation> ibhiebden mamhen nerughe metameyam uwa-muekpen yegbe hi a odia inia odia uwagha mueko uwa bion de odowa we-eyohebiomie-wigibion cos uwe mhanhen donikpanor wenagidoria we ata time we na gidoga-guahome uwemhan mie obho uwe yan-so bu uwe noria omon-enu nokhin bhe gho bho khan.